Kas kalua isi lemari ya lepaskan rak no laci na bersihkan bagian dale na bersihkan no dea na safe na pasang galon.